Nyaku nenaa rinte wo wene jadi satu u diniwal ung kura sebelum sera kumaweng memang se warimean um petetudu siwowene sasia momoali moe rera wo sya ya umur na ma tamba ko seketar pada ku tenos sekitar dua pulu kapa dua pulu satu teintu kai si tuama ma dua pulu lima kapa dua pulu enam kapa dua pulu empat dua pulu lima sera memang unumur nera mo ngkumaweng tu tan nyaku selaku tua ipa tudu ku lako serinte sa bergaul musi pa ma leo leos nu metin mekaleos pendon di kesala nusa ikesala di gaga tujadi napa impa tudu ne tua U u nepan toro kelange no lako lako gaga nitung kelangen nu apalagi sa se wowene sase rare ra kampe penudu nuduan koan sama kelang ma diwang lako se tua tare mondol wo sya pasi neke wading ko kimelang mange ibadah kapa mange wisa nitu kan u gaga nitu um patudu ne ne tua. tan sitorona nenaan se. se wowene kapa tuama dei teintu tansa umpa tudu iyai unepa u gaga ne ne wowene wo tuama waktu sera muda kampe wo sera akad ikedaok ung kumaweng jadi nepa un ne patudu tudu wein sera nitu um pake nera yo saset tou sa se wowene wo si tuama sera menda pa ado ange sera mei tumudu ma wei se tua nera wo se tua nera se metetu duan sa una budaya minahasa Akat kuweit tetap ma pake pe ung kumewit mange lako se tua ne tuama ketua ni wowene mange duniwa kura u serinte iyai semine paado ange sera nu ku nenaan rinte wowene jadi um pa tudu tudu kuwein sera sa makelang wengi wo ma sungku dange kere se kepaat mu se kepaat yam pasti katu se tuama yo sasei kepaat mo palei leken nange teintu kan peileke nange wi sau pemalean nera gaga kapadei rajing kapadei nu nitu mampoko sasia rajing berarti sa kamu kimaweng o.